C̲h̲i nak man c̲h̲ixkwa' gixtu', man lë araña pero ntsudu' lë man di'tzë lë' man ke c̲h̲uxkwa' man rued knu kon ldo' man xc̲h̲a' il knu xc̲h̲al man c̲h̲ixkwa' man c̲h̲ixkwa'n man tib rued nc̲h̲o'b y kuando lë' kualkier man sia xiab lëd knu, entonse lë' sc̲h̲a'la manga c̲h̲ichal man du' knu lëd man knu ga dzekna c̲h̲ët man knu, kreo ke lë' man c̲h̲ow man knu.